Siempri del grifu o dela llavi. Agora, atualmenti, es muchu más sanu bebel del grifu qu'antis. Normalmenti, l'agua passa por muchus filtrus i está tratá pa podel bebel-si. L'agua d'antis no se podía bebel, peru no avía dineru pa comprá-la embotellá. Recuerdu que nel mi puebru s'iva conos cántarus alas huentis pa llená-lus i bebel en casa. De hechu, el día que los del mi puebru pusiorin la huenti nel centru dela plaça, hue tó un adelantu pala época. Porque añus atrás se pateava mediu puebru ata'l pozu o ata el mesmu ríu. Essu era mu cansau i se hazía tos los días paque enas casas no faltara agua pa bebel. Agora, si lo prefieris, puedis comprá-ala embotellá, peru realmenti no hazi falta. Conos tiempus que corrin ai que tenel muchu cudiau conos trinquis d’agua que t’echas al gasnati, que ya no es comu en otrus tiempus que te embrocavas a bebel de qualquiel regatu o manantíu i no te passava ná, peru ara esprimentas a hazé-lu. Assinque, i pol mé d’estu, yo en cá mía ai puestu un aparatu que depura l’agua del grifu, que no sé si hadrá algu i si de verdá seya mejol que la que sali del grifu, peru assín estamus más descruíus,